Oyi va Sili ,ba bɛrɛ taradisiɔna ma ba Bereziliɛn ra suta wɛna matete. Ehh benɛ awe boɲa wɛ, ba ni'arani ra, ba'a ninɛ ba we be boɲa mubesowa matete. Donke benɛ a yiramu matete ,bun a benɛ ba tana a po han be ŋiann.